ஒரு ஆக, பூனை இனங்களை என்னால் உடல் ரீதியாக கவனிக்கவோ அடையாளம் காணவோ முடியாது. இருப்பினும், கூகிள் தேடல் மூலம் நிஜ உலகில் இருந்து தகவல்களை. அணுகலாம் மற்றும் செயலாக்கலாம் மற்றும் தேடல் முடிவுகளுடன் எனது பதிலை ஒத்ததாக வைத்திருக்க முடியும். ஒரு நபர் அடையாளம் காணக்கூடிய பூனை இனங்களின் எண்ணிக்கை அவர்களின் அனுபவம், வெளிப்பாடு மற்றும். அவர்களின் பகுதியில் உள்ள இனங்களின் சிக்கலான. தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெரிதும் மாறுபடும்.